Ewa <hesitation> i aspiratera zany itanao kôfa reraka bôka nianatra zany? _x000D_ Il suffit fôna hoe: bransenao aspiratera io bakeo sintoniny ao jiaby vovobovoka jiaby, jofo jiaby reny, miaraka reny <hesitation> i lotoloto jiaby reny; taratasy tasy jiaby reny; de kiasy e! manamora.